Laha te hianatsy fomba fiteny vaovao zagny e, da mila amanao fanazara-tena tsy tapaky amin' ny alalan'ny fampiahara ny boky ny lesona antserasera. Da mety hanampy koa ny fihenoa hira na podcast amin'ny fiteny izay kendre ho henara igny.